Bi ga̱ sa hen zem ɗe tong sa̱ mak na̱ bak mudulit nie ga̱fe ma̱n ɗe ga̱ shak, muap ɗe shit la jap shel, muap ɗe marap gangak yi, muap ɗe marap gwen tap bi ga̱ ɗe muk bi she muk yil ga̱mai, muap ɗe shin ko bi ga̱ nanag, bi ga̱ sa ta̱ kuma muap la buk ɗe ga̱ shin, a kwai ma̱ ga̱fe muap de hada ka̱k muap pi pega̱ ga̱me tal la japbi talyi. A kwai ma̱ ga̱fe ma̱n ɗe ma̱ taf ta̱ ga̱ she ga̱ bi iri la ma̱ yil a kwai ta bi ga̱pe muap de pa̱ yi muk ga̱mai, mu sek ma̱a̱s, tong ma sek yip, kat yi ɗe ma̱ shin ni ko shel ga̱ nang, jap ma̱ ga̱fe muap la wal tel tuot, ma̱ nan hok muap tong nua̱ dya ɗe muap ga̱ kwal yi ka si ma̱ ɗe ma̱ shin yi gashak. A bi ga̱ sa ta̱ hen lo shin hen zem ɗe sa̱ la bi kiak pya na̱ nmuɗuut ɗe tong niak adi muduut di bak pa̱ na̱ de kiak na̱ ga̱ pya yi